Ny fifanaraha io da anisan'ny raha tena lehibe amin'ny ara-politika, satria manapy amin'ny fanavaoza sy fandrosoa amin'ny fanapaha-kevitsy, indrindra moa amin'ny sehatry misy ny ady hevitsy